إلا بغيتي تصلق بيضة، غدي تشد بيضة، غدي ديرها في كسرونة، غدي تعمر عليها الما حتى يغطيها، ومن بعد غتشعل عليها البوطة، و <hesitation> غتسنى واحد ستات دقايق حتى لسبعة إلا كنتي بغيتي صفر ديالها ميكونش طايب مزيان، بغيتيه يكون طايب مزيان غتخليها تناش دقيقة